ווען מ'ענטשולדיגט זיך פאר איינעם אסאך מאל טוט מען עס וועגן מ'וויל אז יענער מענטש זאל דיך מאכן פילן בעסער און זאל דיך זאגן אז ס'איז גוט, אבער די גוטע וועג פון עס טוהן איז ווען מ'טו- טוהט עס נא- מ'ענטשולדיגט זיך מ'נעמט אויף זיך די- וואס מ'האט געטוהן נישט גוט, מ'זאגט אז ס'איז די אייגענע- מ'נעמט אויף זיך די שולד פון עס, און מ'ל- מ'זאגט פאר יענעם מענטש אז מ'גייט פראבירן נאכאמאל עס נישט- עס זאל נישט נאכאמאל געשען